هي القوة الخارقة اللي نبريفيريها هي لا فيتاس بارسكو يولي عندك ان ريفلاكس خفيف, سا فو دير كي تحضر لحاجة و تشوفها ماشية ديرابي تقد تسلك لا بارسون قبل ما يطيح, قبل ما تصراله حاجة و لا تبعدها عليه و لا, دونك لا فيتاس هي المخية قاع